أكثر حدث هي وفاة جدي وجدتي الله يرحمهم كان أصعب لحظة، <hesitation> علمتني قيمة الحياة قيمة اللمة قيمة قيمة الجمعة الحلوة معهم، لمة الأحباب وخلاني نواجه الحياة بكل روح رياضية جديدة.